Kreeka asus nüüd küll Euroopah ja Kreeka om <h> väega kuulus tuu peräst, et <h> tuu om sääne iks väega vana riik joba.